Mi jogan kiddum be leppol miyirla dum sedda sedda har itta, sai mi wata kesum mai mi yirla dum nasta nder joda ta itta do'a pusa ha lesdi.